No nime perrä ma ei mõistaq muud üteldäq, et ku et Lõunõ-Afriga vabariik piäsiq olõma Lõunõ-Afrikah. Ja sis ma olõ viil kuuldnuq, et sääl om väega pall'o valgit inemiisi, kä sääl valitsõsõq ja rikkaq ommaq.